Bwokutura bulikiro okalima, okainuka, omubiiri ne'guba gukozere, no'bwokuba otalimire kakuba ogenda omutraining ezo'mupiira okasamba sambaho omupiira bulikiro, nabwo training oba ogikoziire.